मैं तो जो है आराम ते टीवी पे मैच देखबो पसंद करुंगो बजायिए मैदान में देखबैते। चूंके घर में रहंतायें आराम ते टीवी चलायेकें बामे में सबकछु देख सकंतु पर जब मैदान पे रहेंते। तो हरेक एंगल ते में मैच ना देख पायुंगो जब कि घर पे रहंते तो मा हरेक कैमरा एंगल ते देखायो जांतुये। तो मान बहुत आचे ते देखातुये और घर पे जो है हम आराम ते देख संकते। मैदान में जाएबे काज हमे ट्रैफिक मेयू जननो पड़ेगो और मा जो है, बहुत जनने जुरेंगे तो सर्दी गरमी कौ एहसास होयेगो। और भीड़ में तुम जानतेयो कछु पतो नाई चालती के खा है राहो है। जाएई वजह ते में घर ही रहेबो पसंद करुंगो और मैं मैच देखबो पसंद करुंगो।